Re mbaka nak re ma'mas este, naxut nakna' mas nchon loo', lota' nryomena zen nela mbak tiz tyenmen bosmen na ndamen, aze ndoke' mbak xismena ze ndoke mbak ladmen na tiz ryomen nerla mbak ze ndezib lolomen, mbay tiz este ngenta' men yoba' nabil ndo mak, naba le or zynla zeba nkuinma' kolma' lomen na, zeba nchak ladmen, zeba nkete ma' xismen, thiz ne ma' nzinmen mbay zist ama' ma tiz mblux xuan mbaka, nabil nzo lozo mbak anta' nloo mbak nkete' mbak pork nabil ndyak mbak ta mblux xuan mbak.